اكتر مكان زرته وفاق توقعاتي كلها كانت الاسماعيلية مدينة جميلة جدا وحلوة ومشهورة بالمانجة كمان جبت مانجة وانا راجعة وفيها طبيعة خلابة وحتى بحرها هادي يعني البحر الموجة نفسها هادية وفي نفس الوقت جميلة وفيها أنشطة بحرية كتيرة.